والله، إذا كنت أقدر أسوق-أكون حيوان بري ليوم واحد، أبا أشوف الجرد. لأنه أحب جو الجرد، مثل طرزان كذا، ينط من الشجرة للشجرة ويتسلق على الشجر بسهولة، وعنده قوة في الذراعين. ويركد كذا بين الأشجار على الأحبال، يا أخي، شي حلو كذا، فيه متعة. أبا أفضل أكون قرد ونركد بين الأشجار ونتسلق الأشجار، المتعة.